<noise> <hesitation> Gny fomba fampiasà ny periscope moa zany de mazava hoazy e, presque an-dranomasina agny ahitantsika an'io ohatsy hoe sous-marin regny satsia <hesitation> sous-marin presque agnaty rano de tsy afaky mijery làla zany izy fa amin'igny zany misy raha lavalava miboaky bakany de igny zany amin'ny alalan'igny fijerevandreo làla hoe aia tsika zao sao de hoe hanoto làla vato na hoe hanoto glasy. De zay zany ny fomba fampiasà ny périscope.